Rô Karazan̈a taranja mpianaran̈a ndaiky zen̈y misy ôhatra: Medsina, Agrônômy, misy kà rô man̈ano Franse, Angle, Malagasy Karazan̈a langy àby ren̈y zen̈y misy kà man̈ano Doroa.